Ën Italia a i sun, a ie tanta storia veia, a i sun stait i Ruman, al an custruì tante bele coze, a i sun tanti palasi <hesitation> tanta cültüra diversa, a ie la müzica clasica